Computern ak ishin wo olkeet, information fa ak ishin olkeet, Aminen RAM kabdie dumii won ishia yote RAM sun kasiit olkaayamtie wokasiit saveni yedeniet akasii malkasiit sevamtiet muda deertunen unum tetie bila ishin hinbalein kas kaeni kasiit seven RAM gudio kabdi achum kas teet